Béé baá yɛna fɔɔkɔ? Béé dɩí yɛna fɔɔkɔ dɩ duuniya mɛ? Fɔɔkɔ, dɩí fɔkɔna fɔɔkɔ, bíɩ ŋsɩ dɩ kpínaná lɔ bʋ gɔɔdíɩ, lɔ bʋyɛ biñto, dɩí mɔsí fɔɔkɔ ka fɔkɔná. Ɩnáa? Gbɛtɛrɛ ñbɔɔdzɛ. Bʋʋlɛtɩ fɔɔkɔ, bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ gɔɔdíɩ ŋ yɛ tʋmʋrɛ lɔ ŋ gɔɔdíɩ, ŋñsɔna fɔɔkɔ, dɩí fɔkɔna fɔɔkɔ, álámɩnáá sɔna fɔɔkɔ, fɔɔkɔ dɩí kpína fɔɔkɔ kumólená, <noise> dɩí kpína fɔɔkɔ kumólená, <noise> dɩí kpína fɔɔkɔ kumólená, ɩnáa? Bʋná wárí ró, fɔɔkɔ, fɔɔkɔ dzʋ tʋmanámɛ bʋvʋʋ, fɔɔkɔ kʋ dzʋ tʋmanámɛ bʋvʋʋ, dɩɩ sɔna kɩ, dɩí kpína kí kumólená, álámɩnáá yála ka kpɩná kɩ ɔ tákuku, dɩí yála ka kpɩná kɩ dɩ lɔɔrɩ, ɩnáa? Fɔɔkɔ ñŋsɩ ŋñgɛ sɛ ñ gɛ- ŋ físí ŋ nɔnɔɔ mɛ, ŋñ yála ka dʋ fɔɔkɔ kʋsámɛ ka físí na nɔnɔɔ, bʋ yelé fɔɔkɔ, kʋ tʋmʋrɛ vʋʋ, fɔɔkɔ tʋmʋrɛ vʋ gbaagba- gbaagba- gbaagba- ɩnáa? Fɔɔkɔ kʋ tʋmʋrɛ vʋʋ fɛ áláñgbɛtɔ, kʋ tʋmaná sóóni dɩ tɩñ fɛŋɛɛ, bɔɔ álámɩnáá yála ka yɛná fɔɔkɔ.